Zahay <hesitation> fiankaviagna araiky ndraiky zegny <hesitation> misy dimy akeo zey de papa sy mamako zô agny amin'ny dimapolo tôgna agny <hesitation> zandriky <hesitation> dimy amby folo tôgna de zokiky telopolo tôgna ka raha an'igny.